Do'mbira, nay, rubob, dutor, tanbur, doira, nog'ora, toz, akardion, qo'shnay, o'rgan, bayan, <hesitation> sintezator, elektron gitara, bas gitara, mandalina, banjo, kalinba, truba, trambom, tuba, ksilafon, marinba, tinpan, baraban, kongala, fagot, saksafon, <hesitation> sleyta, arfa, <hesitation> alto, gitara, fartapiano.